أول شى بن- بنخلى الطفل <hesitation> بنفسخه هذى الحفاضة الوسخة، وننظفه تمام بالموية والصابون ، وبعدين بنجيب الحفاظة ال- الجديدة وكريم معالجة التسلخات، وبنضها تحت الطفل، وبنضع الكريم وبنسكرها منيح.